<hesitation> won aqasisun dansamuu sababu woin ishin dansa hiiteinif dandetee atin <hesitation> genetics fan dotte won fulani himmidafeda hinyetu dandete won akasi sun fan dotte ukoo flani fan dotete won akanan tun ak sheria himmidasitu maan ennan won tun feden ee won misho kabdu, won barre it dabenuu kabd, barre ishin itdabdenen barre ishin it komtinnen namu himbekuu abboti fomtinnen dub haqummaf dansaishia namu gargar himbekuu, dun dandete sherianen hiitatuu, sherianen won katkati jir fedeni won abbakan hiathirre abakkane hinkue eeh hiathir